Lo llichi na lorna nakanto ripto lellenda no nax no no marona xnaꞌnto batini ba biantoꞌ binio aparecer to to kola to kola no to wallcho lo diikaꞌ rikan loi biernan kanto to rllukan tokamblo lo lluo lor lluo de kartan de lor na to ba biakan te ti lokan kan llite blor na to to na ba bianaꞌ loi na lo bianr na to tu nax to tika tarniento to to kola neto walluu lornan tu lle xin parotna loi parodna loi bitornanto to kweinda di dirditan ne nar chuchan loi na xinda tena na parot na a to diika naxt tob lellenda toka te lo llichi lo garna nanto to no no bxealto ka lli lo loxika romaro ana lorna kamto to xunkia te kulte lugar to porna kanto tu kwenda ni nin dar permiso no xeal tuka lle orna tu xinxia te lor kanto. Lor ni pada termi mada nirne kam kam apate no nono maildolas na loi a ti lor ni kam loi runkan tob acuerdo dumkan tu to bc̱hi to kin chi no gox niana le no runkan kika tarnien tob to xaxe kan mieti rekan bche ne mia kan kabe miai loi ka bi mai lo dunkan blo te lote frenti te altar lo xe xa kamieti no de etkan loi unkam vini dar la bendicion lo ralle ka mieti to por to loite kamblon run kame decika a ra ropa ka bi maia no maie no lach kambo kanox nox nia kam lo xe ka mieti lo rnakan ton jon rumkan kika tarnien run kan dar to wen deseo kan darto to o buen parabr ka mnax par tata runkan to runka ta nie barun kanto to buena vida ne torra kam xe loi a ti lu uxa loi a ti loba dukan o te de acuerdo loi. Kwax nax diikaꞌ sinke to perdón lo lo kola lo pate bi naife loi la la riola xkola lo wioni ma aceptar presente no do nendx per la diotela aschin loi pues nendon ka pero nenda nen dunkan fa ka kitarnienkan pues ka manera ka posibilidad nen runin ka petición te nuchilikan diikaꞌ wen da par wen du mi mata kamxe por comunerxo chalachin loi naxdika pues dikata dikatar nien no nax xnodeka diika par wen bin nem pula tem xe ti wa loxa x loi a ati ni aceptar noar tual wen tu kalento kula loi lor anto ne kaka mieti lo te ka mesa te te chute ten kan kamun to bsena umkam tusena loi pade ni mai lor ned chin palle ma ne chokolatə ne c̱hua ne netu wada rasheka mieti pues. Runkan diikaꞌ tarnien bilano nax to tradicional lo ronka moli lichi lai lo runkan choan pancita ne nax no oto komida no noxneche kam loi ne nax tika to consome to par ka onen ka mieti nurshita xitan kamieti xitan ka llitan ka lo te nax no no te llutna to wenle tokab loi ta to nei ka ka mieti loi la na axlato bchugui xnakan loi tup chin loi ka padrino ka madrina lo repkan kan chute biu mai lo ronkan mini besti ronkan ka biena arreglar tikan wa blarte a ti dan wa bḻaxe eno nax xno lax wen par do mi mai ne lo te ne santo de lo te llunto na loi a ti binkan bine arreglarlo loi loi no mai no na tox kwian nai loi iate du dun lo lluto neka familia dene ka mate de neka pate neka ta tio te nekaw ti kabi nan tia neka bino nad xnuka bin cerca loi a ti dukan blote lloto. Loi to lo llute loi a ti pues archinkwi wra chimpadre lor- lorchina an loi dito ratito ma loi xchinmbi mai loi a ti bchin a ti no bar chinnaꞌ loi a ti no do ti a mix loi dolo mix loi lo nu padre lo no nei chi sacramento ne chu gaaxen to nax no notar gug akan ne nekan ne loi tarunin dad bendición ne lote lote lluto loi nen nelo be ka mieti par rgungan dar bendición te kara she teka mai nika no mai ni par we tukan leteka loi dirte kan loi a ti ba lux mi loi a kika tarnie wai pax noi a ti wa dion wa dion nei kan to ta to na to bllieta lo ta to na to bllieta lato nllute bin mai loi pate mumaten anes kan ton to comida to de tit de depende de te nulo luxte kan kabi mal loia ti ban xax loi ta rio kanekan ne. Tarrente lo llo to lo tarrente to llo loi gon nei kabi ma malante bi taka nia lante kante te llute kamate tei mai loj lata don rui achi bachinekan ka mieti ma loi lor begakan to blleta para gokan ga bgall bekan mieti biekan kan to bllieka neto tob nisaꞌ paxa xe nekan wano kapab chinnaꞌ te lo mix lo bia ti nax loi loi to kgwento kanaxto to ron ronmama te ma parte te no rongan ofrecer to ta tone to to tarrone baxena xloi a ti ba loxex loi de de banda ne ne novia ne dekan binil lote padrino no blleki rnan ri rilo narnto padrino no blleki loi rene kan bini lo llote lo yati balox eh no ba nez en kamieti nalote nlla rna na bin na balo lleki loi na na mbano no blleki lor nabto eneb ronnen tarton lo blletaꞌ neto nisaꞌ Lo lo tu baso xiana tu ya nisaꞌ loi loi ri rite nambal loi ta tini esperanza ar kamie lite ka te te parte ni me maine mate no mai oxta tino esperar ta dunto bol bata dunton par xnax ni ka tarniento para ka belan to ka mieti na lo waia chi neka ka mieti loi nekan del nekan tob cariño nekan nekanpto nisaꞌ to o ta ton tua nene ka ka mieti deb nekan tu kika tarmien tor chua maxkal par ne chua meti no riloi tatino nopi nopi ne ne lorchinekan nopi ne maxkal ne c̱hoa lli c̱hoa kweti loi axnax loi runkan ka en gradecerlo loi a ti ba loxa loi axchin nen kabilo ne loi o ta tinin to erneskan c̱hua palew polew loi ka no runkan contratar tu mato o la parre para xichebbian polew lote lo de lo katar mielote. No te note na loi rekan llekan korbata loro kan polew ne ronkan kaw kollar kollarte te rilon row kam ko kollar diiki na karnian te no te xle ka kaxli kanax meal nika nax meal loi diikaꞌ nax chikliten meal loi runkan ka kollar par gukan lo lla niteka bi maine kollar de llete buganbulia no lle no we lex no lle kolorido nox lleno nax no lodo na representarlo billitna loi runkan kollar partanto komo ka mieti no llikan ne tanto komo par ka novio ne ne pate komo loi lo a ti bin gambi c̱he xi loi na no re tikam llote te bin lleki nom dal no bal no mbelleki to rekan to kab llu tep kan loi xu lle rellene kam no kamieti lo galletela lo llinaꞌ Loi kan lle porka llena rene kamblo loi ni no nax kan lo ranchito no ranchito no rene kam kam mieti lo lo ka llete te kalo llichi na na rene kan llin runkan lli kikartaniendo negan binik ka mieti nevan daner ka xe ka mieti lo te te lo llichi na nor nonkan invitar no naka pariente arkano kano nax no no no no tukala bela nutuka ker teke malo no teka ne teka bi mai nor nati balla loi pues chine campan llute te novio te pate novio loi noi kula lor ne en chu tepsena ne nax muati balor kana ranchito lo no blleki ka ni mieti kal kaxecha lo llichi na lo ni nax ranchito to loi a ti ba loxa loi chinekan ka mi tite lluteka no mai pade no mai loi a ti patche nei ei bata chi nine na lo te llu lute pate no mai loi xneche bsenaꞌ. Lor ne bchunta se na loi a ti para sheka mieti lobikan lo rarbekan llall te al bekan me xbekan lo yatina nax nu no a ti brekan loi dukan bxi loi pues bwen ka to na por to tu nax to sacrificio axto loi ka mieti loi tirtan runkan cho moli la moli loi bunkan chua chua tob tob lo ronkan bxe ner ronkan bshe niarno chilan <noise> runka chuo rniar loi runkan xidika kal tu diikaꞌ kika termiento kika tuno naxt to comida nu na drixe loi la runkan <noise> xe neto puakwalto lo loi wen loi o runkan kater no rashe ka mieti kan runka rashe loi rashe mieti <noise> rbikan loia she mea lo mer diikaꞌn she loi loi teka ka mieti te te- te kuleinom no teka padrino xe no teka bal lleki orte kamxeka terte kan xe a lotera xe lo mieti na loi taton lor na ton kakun ton ta kanue ka to <noise> wen binkan to blli kam loi rashe mieti no loi no No no invitado loi xekan to regalo na rene kato trasti rene kamto oka karniento o to to nor unikato pada xen na naxno partato nino loi rne kamxinte dete de regalo xe noi xene kamx loi rene kamto refresco ne rene kamoch chua maxkal no no kana <noise> las kamieti lo re rene kan blle loi a ti chine kamxo dan llute kun lai te pate pate mai loi arer chinan ri loi a ti ronkan tika kata rien entregar lon loi agradecimiento loi tati nin bini agradecimiento ser tu bi tanto bid nia la labiago xnianaꞌ loi da gone c̱hoa lletaꞌ tublli lletaꞌ dub tabditi ne par dotenenga loi tar tar nunga chei loia anti ba lolla xox to <noise> a ti ba lox a lox binga mie bin nir na tokan loi a ti ba lor loi taa tudo ba (hesiatation) li loi a ti do lo bando du lo loi runkan partir top bchua pastel dunkan. C̱hoa diikaꞌ ka rien c̱hoa dulsi na chuaka trasti no de platiko loi kian runkan bini kab ee baru ka binnia niade tarka na xe ka mieti gon kampaniar ka nor bekan ka mieti loi a ti ba lox loi nee ne bxon c̱hoa pastel lo ye na la bidinka bxe la di kan bxego loi binkan buskarto bal to baldo pastel loi da dum bal te pastel loi bin ni lo rungan repartir ti na xeno no par te kian kami mieti kaxe xa bchekan loi despues no paluxax loi dula kamnee ne c̱hoa brindis loi la binka bniekan binkan biekan buscar to bi mal to bi mak o to kola no no chekan na balte brindis no nex nen no nex to ka mieti to kan loi el brindis ne ka resheka mieti loia anti ba lox din anto xia loi bexo nun paka pastel loi a ti ron kam <hesitation> tata ta ki tu lokan lo baile hasta luxaxe diikaꞌ dos o tres de nupchi Loia to ba luxi loia no no anti ba lox loxa loi kwe loi a ti nax diikaꞌ diikaꞌ primer chix loi segundo chi loi lo tub chi loi a ti runkan tub comida loi de tu bchu na lo te llute bino may lo run run patentob comida xe loi di mate mai ne paten lo runin tob comida loi runkan juntar ka mieti tika kam bin loi par mieti kam loiden te ka de bllinkan na agradecer note na mballle ki loi dekan de de na mbal loi chine kam lluten kam lui ne na balan par gunen agradecer no no nax no no bien favor bllene kan blle no mai ni mai tugu tu gux niakan bxe loi a ti de kam loi a ti ba loxax loi e pues runkan a ne nan bal runkan agradecer c̱hoa comida ne runkan kan xnechen kam ba kan xekano ne anti ba chekan xi neka banllutekan loi runkan to comida lo ronkan to to bneda nembro labani lo jati ba lox ton ne. Nen bi nem ba loi anti ba loxa loi a ti gona c̱hoa an ti ka nien da darnien tua tu doloba ai li loi nerchia axta baluxa loi nexa axta luxa ban taw wa do niw ka mai miew ka mai na ne lo llunnaꞌ loia a ba la luxaꞌ chin loi ta tin unen cheguirlo ka fiesta loi god nenka <noise> chux gonen nat chu na lana balxe nax lina li ina acostumbre de lo llichi na dinax no ti gux niane to tonax to gux nia porllo to pax no nanto ni nan xonto no ninton pedida de ka ka novio no ni nax no ota tinin lo llichi na no la xa xe mieti tu komo ri loi ka tatione ka tia to dina nax por respeto intarnin neka nintia ta tio terra sheka no ko wi loika neka in belaka no ka lo llichi na loi di nax nita tin ni na agradecer nixe rekan ka mieti na le nax nota kinxe loi anti ba lox xax loi dina axno ta tini tab tabix nia ne Lo por chuto li nax tob tika tarnie nin nax to na nato tobx to to- to bal to to brenen rob rone kam kamieti kam runkan no perdon runka nie lo ni na lo tanine tub to fiesta ne nax no tatini tob <hesitation> to gona xnia na rlo por lo te lluto lo ni nax to li dinaka par gon ka mieti dinax par kata aka mieti lo ron bini bini inab xnax lo tradición lo llichi nab li nax tata ti kinixi loi pues na pues tika karnie nute karloi mi seguir la tradición tuka tradición ronkan existir gracias a no te gaxe ka mieti runkan xe repetir te garra a lo xeka chidaꞌ le nan la feno duka box niakan bin maineka ka do mai ne la laskain mun tinkan ka tinkan karnien xnaꞌ diikaꞌ nax xuntun goxniakan metu bautizo loi ne bautizo ax runkan chekan ka llute kanan bal runkan agradecer runkan. Rekan ne c̱hua nisaꞌ ne c̱hua yetaꞌ lo renekaꞌ c̱hua max kane ka llido no to ka kweti lo rekan ne nem nexi nax to ti iso ri loi per teti to bautizo loi rekan te lo ranchito xto to ala lacha per nin ni loi kika tarnie ni loi later ranchito xe lati lax di digon ka xa max ni loi la xnaꞌ diikaꞌ to kalend te ka par to bautizo xe per late na naxnio tago tabor to lluto loi nota renlo o te gakan lli lo ni nax ka ranchito la a la rsti xnaꞌ to kalenda lo na teka dote bautizo a lo neka to loi na natornie <noise> kam bin na bawl ka bin borbin bin ne ka runkan ka nebin nia agradecer lo ni nax no patini no No teka ka do neteka no dulas kam wxniaka kam bleine ne lo lluto bi nax di na di nax tradición te ka lo llichi da loi bida la lechei blida gox nia lo llichi loi dinax di gonax te paxa xeka mieti mieti kaxa xenkan o kula ne paxa xe loi di di nax tu da timxe To bex lo nax no tata yana ta niaban to kika tambien ka to bimato gux nia meto mania loi nina xto boda te lo llichi na loi kikan na xnota none ne notatine lor na xto lote pate te novia loi loi ronkan topeke bi tratamiento pequeño comida a to pequeño cena par gone kam kab ka pate kano bio loi chinchi no no dokan kikatarnie no top kan chino na no chi niab kabi ma lo runkan de alistarne ka padrino te no mai lo rene kam ka padrino neka madrina te ka ne mieti te kam rene kam lo te llute ka novia un loi loi te patio novio loi runin to to bsenan parts chinen ka mieti ti loi ta tagokan tagonekan xnaꞌn loi nax diikaꞌ diikaꞌ tar nien pate novio loi. To kulai kulai don donenwa lliona kanto llitan llid llid llidnia parod na to unindarto to espacio to kwarto par parod na par san na para tasha na loito llita tan llold na na parod na or nanto awa lla wallid nianto lua lua nal kulpable de tu kwa binal dar permiso loi balletaꞌ kan llur na nan na kulei no lor lote sueño te parod na invitan lo der na loi chi parod na lornan to kwendai idi idinbinan kwenda chilanda na xi indan nata na poparo na na o paro na tiw otin por loi marot na lordi di na diju dibinina contar to der to di bi di bixixkala parodna loi pues na na ni naxt to lellenda te kan lo omarot nane parot nate dinax nikato ke kitarniento to to to lellenda ka lle te lo comunidad na te lo llichi na Lo xunento presente loi te presente na di ka tatina nchei nia nia niaba perdon loniate kulai to lachi no mai lo la lachi gon xniai mate nete to kula lo runen ne to kanasto lo rgugan karrast te ka fruta da neka neka zura neka chokolatəne nepa panote llia ma lo ronkan to kanasto lo ruban ronkan to kanasto loi loi re argugan ba gokan chokolat gokan suran noi loll e er nekan to bllers bera seran nonaxt par gunin alumbrar camino teka raro tekam no las kan gosen goxniakan do rene rene kam chersera rene kam to kopa al rene kamne nene nu nar nuka nu gokx̱e to rene kanor chuloka aiersera loi rene kam tio pajara jarron no nax no no rene kan par par gun kam chine kam no nax te lo lo runkan bchin lli kan pedir perdón teka. Te kamieti na ne parod na loi procana parod na loi lo brixkala andi lor na to wen tu ka loi wen tu ka loi lli ka loi chibial ne na nemajne tawne nar a rot na lo llital xid na gon chital na na xid ni benan na pro papro nad lor nanto wen tu kaloi loi di guc̱hin mkula loi to bc̱hi loi wxi xkala tua ti dento kwernada loi ni naxtikan atar nienton tob lellenda vivo de karne propia binen contarnaꞌ lo lo loi di naxtikan diika naxt lellenda per nax loi ballana xparkandot na a tu guni na contar lo tegane tes kwal ne compañerito te kan loi bine ka neka no mai leka iskwal ronkan runkan kontar loi niab tikan loi dinax to to lellenda na bibo de parodna na marodna loi ni nax lellenda loi gana loi Te ka benlana lo loi rene kan tub tu imagen to imagen nax no no te to santo na na kikar ta mientab na tibin to bsanto lo nax to bseñal par gokan bini a alegrar iluminarlo llute kan no gon kan bxe la la roka kam bxe ekam bxu llute ka te novia la lar txin chine kan imagen che nekan be bxse kam blle lleno gati nugati naxt par bete tigat tarmienta ta dukan bxi lot tub altar loi lor lor chine kan bxi loi loi patekan loi mate man terra nan tep ka loi rnikan lor nakan bto to pues gonka bdo te tikan te karnie gonkan bton pedir perdón bto no mal lo lachi non xia ni de mai loi loi gux nia kam loi lor nikan ni gu lai nimarote ne parote la la ka paro torne ner paror ne la kamaro rne ne marol rne <noise> loi a lo lux lorni paro nene maro na loi a ti te karnien. Ta tinin contar tobexs no naxte lo fiesta de los llichina ri loi fiesta loi runix xei iniciar lote diecinueve de diciembre loi diecinueve to kanto diikaꞌ kalenda lo reka kan ka lli lote neka madrina neka padrino ne ka neka bin kulto loi ronkanto o tobdeka farol ruba roba nox loi runkan rekan chuteka li presidente ne bin sindiko ne binteka madrina ne grunkultu loi llekankan llutekakan mieti loi ronkan ne ne tukaban tane kanxib lor na nakan to lo lleka kan ka lliote ka mieti loi kwen wen runkan ka kabin nate comisión loi runka nox atender ka ka no mane ka bi bane ka bi banda loi runkan to tiopa canción loi rgug lakan lor. Ka mieti loi runkan to baili ne ne ka tu ka to mie kata miento tup comida par tatini c̱hoa tamal ne che toa c̱hoa c̱hoa nisaꞌ c̱hoa maxkal nei lu karrunkan ka mieti loi to bc̱hi loi nax no veinti no no chigalixe loi runkan recorrer axt xeka ka llite lo lli bichina ner runkan nika na axt to kanasta ruba ruba na to kanaxta ne runkan kan ka lle ka lle guchi ne kalle gati nekalli galli loi loi diikaꞌ tarnie lle karloi runkan ne lo kana asta loi diikaꞌ laxe ka kolor loi unkan loi ne rilo na atraji ne ka te kalo llichi na loi ni traje na na xto huipil na nexto ne mawa neto refajo neto huarachi loita warshuku an ti loi ka llete rashe ka llit te lo llichi lo runkan to baili runkan kab ne runkan parado ka tienda. Uchi uchi galdi loi ronkan titanekan ka mieti ronkan baili ronkan tob runkan ka mieti to comida to nisa ne to blleta to torta togma ka mieti lor toichi no nar chib veintiuno loir bi mix loi ta llon loi lluto loi gonto de deka llu to loi tinin to e kita tina me tini meta escuchar umix loi do do do kane lakula xax xe ka kula konekan farol no ine nekan brioka lo mix nekan gunkan escuchar bikana bikana kura na bikanan na padre loi tatinin tatinin esperar loite laite llunto loi ka mieti a ti luxa loi a ti rekan tu par gokan to recorrido to recorrido te runtuka falta rula kaile chula rekan loi ka dekan lolline ka kultu ne ka madre <hesitation> neka neka diikaꞌ rnie dika rnien ka Ax to to to conviti naxto to toconviti di lax to conviti de floral lor ruka ka mieti rukan kanekan nekweti ne parnio neti kai ta ta kai loi loi la rula ka mieti las kan cheka los ta talla niekan loi xchita kamieti loi ni naxtob nita karnien par e ka runkan saber kartai dun parlli kanto llillin kan chua baili llinka c̱hoa a toto neka to blleta to nisaꞌ c̱hoa maxkal ne c̱hoa cerveza loi rekan loi ta rronkan bailada axta lo loi lo bc̱hi loi ta tar nika tar mienda runkan bajar a te lo chuto loi kwa kweti ka kweti ne ne ka ka jueguito loi ta lorta lleti na no nar naneni ma nane ne kul na ner ma loi ta llio lante cho llu tar na bian kika runkan bin kweterno lo llichi na lo runin to To kastillo diikaꞌ nax diika' to tio pao tu quinci metro wada nax lo lea lo lea loi du btan ko na dokan to e diikaꞌ tormierto te lo nuna santo de no santo no do no duno lluto loi ta tininto ta tini ta bia diikaꞌ romka diikaꞌ wenr le diikaꞌ ronka mieti diikaꞌ xbell lli loi wento kato diorkan e runkan divertir kan bi makn lo maka ta tiwb ka ka bela ka bi marralle no llinkan loi tan tor gunganto basune ka pe loito chi loi naxdikaꞌ chi veintidos loi dip to chi loi bi mix bi mix to lo toi lo lux te mir loi ka madrian le ka kulto runkan tiarcan du pulsi lo ralle mieti lli lo lo lluto lo runkan er erniaba kan dulsin niaba kam che loi runkan llete papel lo bi nax no tradición no no na axno. Par bera lo te ka chuto loi loi ka mieti loi lo runkan to baili te te lante lluto lor xnax to bdiikaꞌ konviti per la lante llutuxə loi di da xarunka loi veintidos low lux ka loi loi lo bchi loi orbi jaripeo lante kon jul kon jual do tob tob terren diikaꞌ ne ax ampliox loi loi ruan ron to jaripeo ne ne banda ne ka bxe ka no sheka ka nu noi dunkan ta bia na tup tio hora diikaꞌ runkan loi chiu loi ai ti blux jaripeo loi ta lleti loi lote ta municipio lli na a loi runka tob to baili neto puro to banda ne neto no no os no ronkan ika ka ta rieindo runkan kon tratar loi lob chi ai ti nadikab losion si nad loi di lox loi di lox loi diikaꞌ dos tre a ti lox xax loi diikaꞌ Ni nax no festividad te lo llichina ni nax nullita arllit bia ka wen raka ne ka mieti ne wen toka nax chita chi bial diikaꞌ da tini bi chit na loi la lacha gol la lacha tol la lachal choa chul cha maxkal tu baso nisaꞌ po xini no nula cha lol llitan llitan lo bia lo llichinan lo llichina lo wen da tinin recibir kamieti no de te no det miekwe ko fuera xe lo llitan desd par diecinuevi te diciembre loi luxa loi luxa veintidos <hesitation> luxan neka kweti neka runkan kermar di de ka kanasta diikaꞌ kam lochi loi ka matrina ka patrino neka kulto loi la bllenekan chua to kanasta nonan axt nochi loi chite be veinti dos lo chi tan lochbia kan kan nia kaia iglesia loi llinkan axto chitan chixta am loi rumnkan kika tarniento runkan tup kemaxe lox na na nato A runkan rashe ka mieti no blleneka kan ka kanasta lo runka kemar lo bchite veintidos loi veintitres loi run kan blle kan kan bllute ka mieti no nin favor bin binkan naxka padrino neka na madrina loi llekan che llinin ka agradecer o binka favor binkan lunax gunkan tei ka mietikan dekan lo llichi na loinar naxto tob tob agradecimiento lollekan llu teka mieti ti la a noi chekan nan chua to trasti xeneka maxkal kal rene ka refesco rene ka cerveza loi rekan rekan lo llutekan no bin fiesta lo rekan <hesitation> loir nax par tai tini agradecer par mieti na twe minka antu wen albinkan per nax tarta tini o agradecer loi ta llune na ta mieti na neka rashe na neka nu no llekan loi ta tinin ne me a entregar me en sentido ne loi lente llui loi rben c̱hoa. C̱hoa comida ler benkan a dika na mer laxi alto tarbi na neka tu ta tini a de ser deka binkan diikaꞌ wen kan ronka loi ta llonta veintitres lo te veintitres lota llute de ka ki tar madrina veinticuatro loi ta bllon monte kulto toni no tambien rxuo kukan ne ka welta neka ne ne ka padrino loi neka unta agradecer loi neto ka shuta noi ot na xe loi diikaꞌ nax diikaꞌ be chi veinticuatro loi god na got neil a to nisaꞌ chua maxkal a loi bot nia la ka kulne tawnten godxan antu presente para gutatini na agradecer ne en buen bini loi nax na taluxan diga paxta tu chi loi ni nax no fiesta de lo llichi na ni naxt katarnie to ronkan kan fiesta patronal loi na xto ronna agradecer axt xe ka mieti ronkan participar acerka mieti runkan agradecerlo patrón <hesitation> Runkan agradecer nekan c̱hua lle neche chene kan c̱hua maxkal lleneka kanto refresco loi di tan luxan fiesta na to na nax naxto fiesta ta tini para xeka mieti llikan llindiwia aga lli kan rash xeka mieti shid kam loina agradecido na loi par tatini par runin c̱hua pa c̱hua comida c̱hua lle da c̱hua nisaꞌ tu tago nen ka mieti ta tone c̱huabaꞌ maxkal tina lo llidkan loi no llidka mieti dii run dii run ne nad tikan ka ruena diikaꞌ llutna loi lollitan par ta tinin festividad de lo llichi na loi ne di nexdi di dox par kan mietix loi mi xi loi agradecerlo loi lollita loi loi lo renkan lua cha lleta ne c̱hua pan ne c̱hua chokolatə lo ruenkan ne ne diikaꞌ tar nie nez kanto pequeña comida loi nitan go lenka xeka ka mieti no no do ka ne. Nexa xekan ka kulaito nati nakan ka ku kula noi xono a ti nio kanti kata ronkan ti ti kata tini neka fiesta ne loi llich nale loi porxi diinax ta chitan par na run nakan invitar tato llita chipial diikaꞌ on kan bonito de ka esplendoroso max nullita llibia ar lo llichi nomo patrón santo tomás loi santina loi na nadir lux gano ka fiesta no do lo du chichitna loi a ti baloxa loi diikaꞌ gachi loi veinticuatro loyate balo laxte per bat ba loxan loi lo ultimo de tatarta tini nax tu <hesitation> tatiri limpiar tatiri adornar no no adorno lo dorx lo yate ichetax komo a ti chutebi ne yo to bllida loi talleta kan axte kikatar miernt tod na to wen tocador xper Lo que pasa es que luego pues aveces también naxpar to toben gunintofiestecita ma loi to brokan adornar lote llutona loi nan ron cheta kan xi chie ḻate no luxan xchino wadan toyo to bllidako loi ita chetan dabxen xin li loi to tob nita tini lo llichi na loi naxtika diikaꞌ festividad de don kilo dieciseis loi loi de septiembre ni no loi na nax no ta tar ta runkan ka ne mana kabay lilo te lote kachio law loi rion runkan kan ka kabay liloi lantex riolaw loi duka xiax xiale runkan invitar a ka bibane kanu mato llikw kan llikwa kandi kan ro kan ka bi mal kabay bi loi lote quince loi nax to por lo llinna merica loi gut na llu tekan bi bin tokarte te vi matekan hambre na presentara america loi ta gon lo llunteka loi Ka bini lo proi ka per neska ntub bas tunisaꞌ netoꞌ blletaꞌ tu ta ton neta to ne kanax xen ka bin kan ka nu mal no llekan xkwak lo tan llu lo leta lei llu ne kam mieti binkan to otokar binkan <noise> kikartar nier binkan agradecer lor tar chunner ene kan loi teka lluntekan loi nax to de ke llershi kan bini tu lle kam blliti omla lantex llu tlaw llita lli chin llini nim no lo larten chulaw juerlə na chin nax to quince loi a ti ka lui lux bata tonə ka mieti nu por no no tatone ne llutekan loi a ti ba luxan xa loi ta dio an kabi mai neka < loi tatini tup <hesitation> programa tob tekata nie to bailido doka ma rion kam kam a bailarun kam kam ensallo kam loi lo chi chichi chinte quince di loi a ti tan runkan pown kan na na neka pato. Propagana to por dikan lar nu gako ka ni mai paigon gonkan participar lo chite quince loi sia te dieciseis loi runkan tub diika toto tarnien tob programa loi sial loita rene ´pr ka ka llite lo llichi nabe tarnen loi bi mano no bin to kart teg gonimb te kitatar nie en bini tokarte naxte te america xgula kam kara xe kalo kalli rasheka lli te lo llichi na buela kanto bwe kan gwe en xnaꞌx tika tarnin lo to sacrificio nax to responsabilidad ne nar to favor tarta tini ta ronkan ne kan meti mieti no dulo llichi na loi rashe lo tekar lli loi rula teka mai wbis gor gola tambior lan run las sesteno do lo riaw la chin nierben bial parka ta chial diikaꞌ lan te bxe loi lor te nudinin bc̱hin lo ni di runin. Gasto par din larte nie nite bin nieta rarasheka korista tembloi pues naxto tob sacrificio ta tini neda taroni lete te lo llichis nab par ta gunin c̱hua kika tarnin nen c̱hua c̱hua c̱hua na rundi agradecer no no bi no miniba aceptar runin she loi to bche loite dieciseis lo runkan sia lo runkan to programa lo ya ti ba lox programa loi kata renkan kakaye <hesitation> turta tini chua desfilar lote kaka loi dixaxe ka lokan llino la non rollichit taxwek tonem bin bingula loi a ti ba lux ax loi ta diw to panto te lan chu de pen lan chu lei loi re loi chetamblante yo law loi a ti unbuni presentar to programa loi a ti ba loxtə kam pro ka bin mai lo lo runkan kikartamiento Tu runkan ultimo te te nu rio la loi rumkan kantar re e homenaje loi a ti balo ne wi loi a ti balox te kam loi di runkan ne kan run agradecer no xa xeno ta tini ne binito ke wento ka roon runkan bxe loi pro na pani mato nekan runkan sacrificio tor nekan tu di diikaꞌ tarnien c̱hua c̱hua netoꞌ kaka kam no nu chino wento ka kan loi ninax non tatini neto ni nede desfile quince dieciseis loi dii ronkan lo llichi na di nax dika ta na ne ka mieti uno chin kaga xe ka bins kwale tekano ma loi di nax par luxax loi a ti baraxtika tar mien arax ta axto chi chiwento ondox po ni ni to kanaxto chan xu runix par veinti de noviembre loi ni nar loi c̱hano xe loi a ti diikaꞌ tarnieto dikaꞌ no lo quince dieciseis loba ti balo xax Loi ni nax to to tob festividad no nurne ne lan lo llichi na netu nix loi nax no tetini chi te te virgen te juquial te virgen te guadalupi no ocho de diciembre no nax no te virgen de juquial loi ni loi runkan kan mix nunca el anchu to llid ka mieti ne neka nu ma o na nadiki tarnie naka nu mal no nornekan blante law loi llekan llebiakan virgen diika rekan diikaꞌ dia primer guada rekan loi chinkan deka rekan dia gallo loi loya tiblle kam loia tip ti bi batinka agradecerlo o te virgen loi de kamblo lo lo bisi lo to bicikleta loi dekan lei lo riluxan diika'n tan rieno dia wde gallo noi no dia no dia xuno loi pues a ti nax tob tob komida pararx rekan bllekan bxe loia retitekani nie llekan loi. Lo lo rekan loi lo rabi kan te nobllekan te ial loi ta tini brindar to nisaꞌ netoꞌ lletaꞌ ne kara xe nota ka mieti runkan posibli na par ta tini to fiesta to pequeña comida to <hesitation> kita tarnie nekan te karunkan agradecer ne karon kamno cuento karron ka xe loi ni nas no loi lo bchi loi tu tuka no du lu du lo te kastillo loi ka lletin lo te chuto loi tu chutu loi ta tinin bua chorbia diikaꞌ lo runkan kastillo nerbeka lli nerbeka ne deka karmole nedeka torito ne duka kika tarnie duka kolutar biakan llicheka loi loko loi wento ka du duxteka loi loi ne nar voluntad ka mieti lone neska kom tu lone kan to mora dilax ri dilax di rilaxton tob kolo tob kolo loi ta tatinkan bailar lote lluto lo te lluto tiai tati tinin tob. To ka to riento nax to um ne tobax ta espectaculo ne teka ne ka torito lor <noise> chietika neeka blli bllekan lo we te kamieti lo rasha xe lli lo cho to le biakan lo runnon kam no fiesta te nax no te ocho de diciembre te virgen de juquial ni nax no onkan fiestecita de ka mieti a chin to lob xena chite de doce de diciembre te to virgen d guadalupi lei noron kam xe xi xe nexto koma ena virgen loi nei nerun kam xe rixe runkan xe mi ronkan me kika tarniemne runkan de ka rekan ka ne ka llet neka kanasta ne rekan ne rekan ka mieti teka llu loi hasta ta chinin llute mi minim ei diika' padrinar makan ka bin virgen si ta loi tar llio nei tar llione loi ta lorta kika karto o ne rene kam c̱hua nis nex c̱hua maxkal Loi ni nax tubix loi nax no ka policia pero lo llichi na runkan shi pues nekan agradecer to komo a ti na tiba bin kompleto llidaꞌ ne ka kargote no naxtelo llichita bui neka porlicia a ti ru kan ne fiesta te lo chetika lo rio law loll eniab ka c̱hua permiso <noise> ton digankan ernakan loi ni loi xun oni xen lad teka entrada no lo dol lo llichi na rekwadro andruru fiesta te loi ni nax no dosi loi a ti ba loxa loi wento ka le tika mietu nekan kede ti kan lo luneka de tikan torito ne diki kam kastillo ne kam runo llexe ne no virgen loi bro pues kad policia ron ronkan ka fiestate loi dinax bartubixe loi no no tobe no dulox dika ta nie do lox lo llida loi nax te te. Be bin tu dulsi nombre de jesus dina tub santu ka a ne nen kanlo te lote lluto loini loi nax xwadan te ener wada dikaꞌ ee catorsi o quince <hesitation> de enero ni loi ni ni tarnie tu do lox chidaꞌ tu do lorx dinim ee fiesta de casanto do loi nex wendo du kax to wen ka tu maro wenka ka mieti donax tika dad to ber to ber nar loi na xin laxto to wen cha kalor wakan tu ta tini fiestecita de lo dulsi de no patron neta ti xelor ka mieti wen ti kalor wen pekamear bekan lletaꞌ berka me este ikatarme bekan no nax no par tato nenka mieti loi renkan tu bcerro <hesitation> to bcerro loi par ta tinim ne tata gutin dob to to bcerro ta tinin c̱hoa comida lar pa gala lar kato onkan ka lle mieti loi ni nax lo o dulox fiesta. Dirnano do lox de lo llilate deka bew lor na laxno pues ti karnan mie no ronkan en misiar lo llidaꞌ <noise> lo ni naka xḻa roka festividad de loi lo llichi na xa xenkan naka xnon no wento ka no ux to llit kar llit ika ka bi mal llika ka non mallika ka top kola to mieti to tu kulo llichi <hesitation> chika chich biakan lan wento ka na axla no malto kan binin per la la wenta tini lor lore xe mieti lollinka wa loi ta tini no a ofrecer to basu nisaꞌ ne to blletaꞌ parta to nenka brara xe xeno llikan loi loi tar tu lok dulo ne nadika fiesta na loi na xekan no lli dikan no lli di wen bata tinenka ka mieti to na pues nikar tina nie dad diikaꞌ <hesitation> runkan agradecer meka mieti <hesitation> runkan apollar kan ka kabenin toka fiesta loi neka neka bem nalxe to loi na agradecimiento no lli to berllicho ber lli cho lluber Kara xen no ka ta tinx desde no do lo nuchi no beo primer loia hasta no bew nmono naxno no diciembre loi ni ni na ka kan fier esta ni nakan xa kika tarnier ni nakan no tatir bar par to ne ka bieti c̱hua kano ne nako neta to ne kam c̱hoa c̱hua lletaꞌ c̱hua nisaꞌ loi pues ri <noise> la loi anti baloxax no nie na to diinax ka ate parx mieti na ne ne lollichi na tona werle na to lli guid mieti tu lo llichi lo roi piakan na loi ne kan muel neteka lo llikan